ⵏⴽoⵓⵏⵉⵏ, ⵍⵊⴰⵡⵍⴰ ⵜⴰⵀⵉⵜ ⴳⵀⴰⵔⴰⵣⴰⵜ, ⵏⵎ'ⵢⴰⴳ ⴰⵍⴽⵀⴰⴷⵊⴰⵀ ⵜⴰⵀⵉⵜ ⴳⵀⴰⵔⴰⵣⴰⵜ, ⵏⵏⴰⵔⴰⵡⴰⵔⵉⵍ, ⵉⴷⴳⴰⵎⴰ ⴷⴰⴽ ⴳⴰⵍⴰⴽ, ⵜⴰⵙⴰ ⴳ'ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⴷⴰⴳⴰ ⵍⴽoⵓⵏⵊⵉ, ⵎ'ⵢⴰⴳ ⴰⵍ'ⴰoⵜⵍⴰ ⵜⴰⴷⵓⴼⴰⵜ, ⴰⵍⴽⵀⴰⴷ ⵎⴰⵜⴱⴰⵙⵀⵉⴷ ⴰⵙⴰ ⴳ'ⵉⵎⴰⵏⵉⵏ, ⵀⵓⵍⵍⴰⵏ.